Na'a onre ndujuni kujuni chun janii tuu, juandutu tuku takatu nduu ndavatu takatu unyutumi unyutu ñotuu, ndavatu takatu ñanitu ñanitu nduguu he iho tuku kuetini tu ndajar nduguu tuu ndajaro namaju ñaña keña ho iho kutuu ñaña ketii, niduchi kunitu ngani n <hesitation> i tuva'a ñanitu ndava ñanintu ndugu ndonkuke chinda'a uun ndavatu kuchidoto tumii kuchidoto, ndikiñonotu undani nukuai ha iho uun nagan ndi luchi ján nimodo yaka chutuu miján chuku chuku tumii pero vijuna ndavatu takatu nama kava'a ndugutu yajan katutu kan tundai tukám, uun chindotu najuina kutuu xhiutu ndaketu yundai tuna kunadaitu yanganuu vee nukitu na'a nikunatu nikuninavatu njuan atuu ndonda chí ndaján ndukutu ndakandu tundaitu chindon nduku chúnjan noina onka chindajan nuneitu chiko ye'e, chinda ndaka kan <hesitation> i tunadigoni nikan <hesitation> i tunjan okoninu ndukatu chí kan <hesitation> i nkuandu endaketu ndai tu ndakeitu tukunatu nii tu ndekanrtu.